हद्रोनन् द कर्पेतो द जिरि अमर् दगि लगि जै। अमि किसुमन् कोरो, बोस्तुइदि इशे, पथम्स् अस्तकोरो। जनेत्रोननक्, अमे खर्सपन्तो, उस्कोरो। अर् गिसुमन् असे इरोन् त्य्पे ओर् गिसुमन् बोस्तु धके। पछितु बोस्तु <hesitation> बोजल किनि बोपै। हेतु अनु अनि अमिकि कोरो। हेतु अमि तित रहो। तित रहि ब्रस्सेत् अलो नेस्न धके, ब्रस्सेत् लो। लो हि, हेतु अमि तुनिअ के कोहौ। हेतु जिरि नजै तितिअ अमे साफ् लो। साफ् तुत इफुल अमे साफ् तुति धिक्तै कोरो। साफ् तुतु जिरि अमे साफ् अनु। तितिअ अमे एक् तो अलो। भसिन्ग् परोतुल् लो। भसिन्ग् परोतुल् लो। भसिन्ग् परोतुल् लो तिति साफ्। होइधुन्य है। तितिअ किहोरो अमि भसिन्ग् परोतुल् लो। अमि दुनिअ के अनि बोदे ओरोत् हुकैरि। हुकैरि बोदे सफ् जिते दुनिअ के हुकले, हुकैरि बिस्तुत् अमिस् हव्। धे कोह् इसेने नै धके तो। तितिअ दुनिअ के जै। सो ऐबिस्तुत् अमी कोन्द्रिस्तो हव् जे होइधुन्य के भसिन्ग् परोतुले कोलो। भ तितिअ अमे बेले कोन् नोम् इति सिन् ध नक। तितिअ नेक्स्तेम्।